Esi mo, a hinfaano a ga baa gumo zamaa yeeni hari no. Di ka, afooyaŋ i ga boŋga beeri ka daŋ afooyaŋ mo i ga gisi no banda ka bonŋga beeri kaa roba daŋ a ra ka konda yeeni haro ka gisi fuwo ra harai. Toh ɲga mo baŋkaŋ doona ni di ni si hiŋ ka gwaro manci ni gonda no. Din gaa hamo ban ka doona yeeno dini za ni ka ka gwaro no naŋkaŋ duŋgay go ni ga di ni ga suŋgay hinne no ni gaahamo si du baani. Amma din baŋ ka doona yeeno wo a'a ba ni furo a ra no, ba ni fatta no wayna-garra ga ni ga ma no wayna sanda daŋji no, fuwo a na yeeni za. Ni ga kani no baani samay amma din man doona ni mo hiŋkuna nda suba, ni mo baŋkaŋ man doona kala ni ma di doori na ga daŋ ni ga ni si du ni boŋ baano. Amma borey kaŋ baŋ ka doona cin ga zaari ga a ra no i go toh iŋga no kaci i gaa ham baano. I gaa hamo ga yuttu a ga boori, doori kul si tara ka duway jirbi fo i hiŋka i gaa hamay go baani samay a yuttu samay-samay no a go.